Gn'amigne hotely mora eo zany fahalalako an'azy, dimy harivo sy telo aligny eo, eo eoeo eo farane mora la ohatry ka aligny raiky, da ame farane lafo izy moa sy ferane e lafo zany mety hoe dimy aligny, ray hesy arakaraky avao koa izy la hoe mpivady anareo da mety hoe any e suite parentale zany ohatry sy aiko roa hesy akonan'izany.